Siinoo de nte niŋ nbe siinoo la nka kaatiri ooro uu senki ooro ňandoo siinoo le. Bayiri somondaa hani nsi wuli juuna niŋ nŋa, niŋ nŋa, nwulita doroŋ, hani janniŋ i be subaa wadani la doroŋ nŋa alikuraanoo karaŋ. Bari aŋ perensipu a ňanta ke la siisi oori de taŋ waraŋ seti oori de taŋ i se wo siinoo noo. Wo be jaatoo la kereyaa le bala. Bari a oŋ serteni aasi, i buka woo, i la feŋolu wo doolu tuu noo jee.